Akit chi nak e kilhtamakú kakxilhli tanlhuwa kistankanín la ama tsisa kakxilhli paxni kalh kamawi nachu Jkamakgotilh nakalh kakxila xtilan ne ta'tanuma anu nak puxtilan nachu tsisa kakxilhli chíchí xlakan natasinksa xak jkamawima mistun tsitsekga mistun kakxilhli lan latanuma lakgati way ama tawa nachu wa tsiya, nachu tsisa jka'kgaxkgaxmatma talawakana talhman spitu, nachu takgamanamana x'akgan kiwin ama staya tantuy staya talatataxtumana taputsamana xtawa talakgati tawa xakgan kiwi la ama jaka chuma talawakana tatsinksmana chi.

Nak kinpulataman chalhuwa ti namakgtakgalha pula tamakgtakgalha xkaman xlakgkgawasan ti kamakgastaknit nachu kamawikan an katlawanikan kgela kamunikan xkape pala wichi xtsumat makgchakge chakgane xtlakgat mawi nak xpulhtata kapalhnani chu ama makgtakgalhkan nakkinpulataman.

Talakgpalima kilhtamaku xpalakata akin tilamanaw nak jae tiyat tlawaya lhuwa palhma makgana nak tijia palhma chu ama akxni chi tlawankan tatapu ana ni laktlawan chuchut chi makgankan lhuwapalhma tanimana laktsu tamakgnin chi makgkgatsiya lijikuanat lhakaknan nila tayaniya xpalakata talakgpalima kilhtamaku snun chichinan lijikuanat snun lokgnanpala wati tatat tlawanitaw nak jae lanka tiyat ana ni lamanaw

Nak kinpukgalhtawakga lhuwa tu talikgamanaputun laktsukaman xlakan tu taakxila talikkgamanan, talikgamanan kiwin, laktsu chiwix xpakgen tuwan nachu pala anan ama tankgololo likgaman, tilinpu talimakgamani, talaktsalanan, talachapa talalakgspita, takgosnan, chu ama laktsukaman talakgati tipakgatsi tu tatlawaputun xlakan nitakgatsanka, xlakan tatlawaputun katuwa

Akit tipalhuwa ama tu klipaxawa, akit klipaxawa akxni lan xkgaka, wi anan chichiní, na'akxni kgaxmata tatasamana laktsu spitu tatlimana, akxni jkakgaxmata xtilan, puyu tatasamana, na akxni jkakxila kinkaman tapaxawamana, takgamanamana chu akxni jkamawi lipaxaw xlakan tawayan xlakata natastaka, natlan makgkgatsi kpaxawa akxni nak kinchik matankgenunan, kapalhnan, kma kmakikgo tu tuslakgnan chu ama klakgati katuwa klipaxawa.

Akit klakgati kgamanan ama wanikan tankgololo likgaman wa ama klakgati kmanu ana niwi xastiliki nachu tu klixkgakga akxni ktsalanan klikgamanan ama tankgololo likgaman, snun klakgati wa ama chi klaktsalanan kgosnan ktatsawaji snun ktatsawaji kmakan talhaman wa ama klixkgekga snun.

Xaliwa ne nitlan nimakuan snun wa ama xaliwa paxni akxni lakgkaxtlawakan wati, xatatsili xapinila kawat puntsu puntsu xaliwa paxni lakgalhinan nachu pajtsu pajtsu nila wakan xaliwa paxni ama snun lakgalhinan nimakuani kimaknikan limin lhuwa tatat tu nixwa kinpulaknikan ana chi tamakgaxtakga wachi ama kinkalakgalhiyan xatsilit xaliwa, tsikin laxlakgkaxtlawaw wa ama nitlan liway kawawi lhuwa.